Omo ɗum wiiyata Magana Kata, kanko waɗi Sayni Sarkiji mo ɗum yawata kin joni to ɗum ngu ujunere goo e duuɓi teemeɗe ɗiɗi e sappo e jowi, wakkati ɗum mo mo waddi ndimokarasi kala ndimokarasi feere wakkati ɗum mo ustani.